<noise> livi espeju á, xi lo nandɨ'ɨ nka naá kuu lo <hesitation> na nde'ya nkaso meeso, a livi na nka kuu a nde nka na nka kuu nuu lo ña kua'a kunde'ya so nuuso á, a lɨkɨso a ndee nka lo ña kua'a nka na jiniso naá, te lujua ye naá lo nandɨ'ɨso espeju naá ye nandɨ'ɨso naá te lujua iniso.